varla farið fram hjá neinum að íslenskt efnahagslíf hefur verið á blússandi siglingu

ár þótt sumum finnist þeir ekki hafa notið ávaxta góðærisins en nú lítur út fyrir að taki að hægja á vextinum samkvæmt nýrri hagspá Landsbankans er komið að vatnaskilum krónan farin að veikjast og verðbólgan hefur skotið upp kollinum á ný það er engin kollsteypa í kortunum en stærstu vafaatriðin hér heima snúast um kjaraþróun og fjölda ferðamanna en það er fleira sem spilar inn í við megum ekki gleyma því að þróun markaða og stjórnmála úti í hinum stóra heimi hefur heilmikil áhrif á lífskjör íslensku þjóðarinnar hingað í Kastljós er komin hagfræðingurinn Danielle hjá greiningardeild breska viðskiptatímaritsins The Economist þar sem hún sérhæfir sig meðal annars í fréttum af Íslandi og nú skiptum við algerlega um takt tölum um hátíð dagsins

hún hefur rutt sér til rúms hér á Íslandi á undanförnum árum og sífellt fleiri taka þátt í að hrella meðborgara sína og hræða á þessum degi og grasker

seldust upp í verslunum fyrr í þessari viku hátíðin fer í taugarnar á mörgum sem finnst hún eintóm eftirlíking af amerískum siðum sem hafa borist hingað á vængjum kapítalismans og neysluhyggjunnar en er það svo prófessor í þjóðfræði við Háskóla Íslands velkominn takk ég ætla að byrja bara á því að spyrja hvers konar hátíð er náttúrulega fyrst og fremst hátíð dauðans í núverandi formi

frá Bandaríkjunum en hún fer þangað frá Írlandi upphaflega og er reyndar á Íslandi og hafði öðruvísi heiti í gamla daga eins og hann man líklega mjög vel eftir og var var í lok október einhvern tímann og það var upphaf

að sumu leyti líka upphaf ársins reyndar þar sem árið byrjaði þá í október þannig að hér ræðir um mjög forna hátíð sem hét líka

var tími þegar völvur fóru á milli bæja og voru að spá um hvernig

í framtíðinni og líka eins og Vilborg Davíðsdóttir lýsir í einni hátíð kvenfólks að sumu leyti þegar komu í heimsókn þannig að

dauðann voru náttúrulega þar frá upphafi og þetta er náttúrulega á þeim tíma

dýrunum já þá var kjöt til og nóg að borða og kirkjan

við hátíðinni

eins og gerist með flestar stórar hátíðir og er að endurskíra og breyta og tekur við þannig að það var mjög auðvelt að breyta

hér fyrir norðan að minnsta kosti eins og við sjáum núna á Esju snjórinn er að koma niður veturinn er að koma en það voru alltaf hátíðir á þessum tíma sérstaklega þegar árið skiptist í tvennt vetur og sumar og veturinn

á Írlandi er hátíð á þessum tíma sem heitir

þar aftur finnum við einhvers konar tákn fyrir vetur sem sem heitir

milli bæja eru einhverjar heimildir um það að þessari hátíð hafi verið fagnað hérna á Íslandi í Íslendingasögunum náttúrulega við höfum líka í þáttunum þátt sem heitir saman í húsi og þá er hugmyndin að slátra nauti og spá fyrir

komandi ári drepur mann og þessi áhersla á dauðann og hryllinginn

höfðar til okkar er þetta eitthvað sem við þurfum að halda upp á heldurðu já við höfum alltaf gaman af hryllingsmyndum og

líka í gamla daga og gaman að segja slíkar sögur hann myndi hafa mjög gaman af þessu já en það er líka eins og opnist á milli heima á þessum tíma veturnætur byrja á miðvikudag og enda þá veturinn kemur formlega í garð á laugardag þannig að þetta

hittast og hurðir opnast á þessum tíma þannig að við fáum innsýn í næsta heim og næsti heimur kemur inn til okkar já þetta þessi nú fara börn á milli þetta er alltaf að færast í vöxt hverfin taka sig saman og

húsa og frá fornu fari það er mjög gamalt að minnsta kosti eins og ég segi upphaf á halloween þá er verið að fara á milli húsa

ekki undir áhrifum frá Bandaríkjunum þar eru menn að skera út næpur og rófur og klæðast búningum karlmenn aðallega

áfengi og kjöt núna er orðið sælgæti sem er kannski verra fyrir okkur já en það er einmitt þetta með að

miklu eldra en þessi amerísku grasker það sem menn notuðu í gamla daga voru voru næpur og rófur sem er mjög auðvelt að skera út á Íslandi er kannski möguleiki að skera

kartöflur en það er ekki eins þetta er einhvern veginn hérna hefur þetta blandast svolítið þetta svolítið tekið við af öskudeginum sem er náttúrulega líka gömul hefð en kannski ekki alveg jafngömul eða

það er náttúrulega kirkjuhátíð fyrst og fremst er forn heiðin hátíð má segja

að taka við að sumu leyti náttúrulega menn hafa alltaf gaman af því að klæða sig

milli búða þú færð tækifæri til að vera eitthvað annað en venjulega og ekki síst á þessum tíma ársins þegar veturinn er að koma og myrkur og allt líka hvernig var veturnætur eða hvernig var haldið upp á hana í kristnum sið á Íslandi

eftir að kristni við vitum mjög lítið um það Íslendingasögur byggjast á munnlegri hefð og þar eru greinilegar minningar af hátíðinni eins og hún var en menn vissu vissu um dísarblót og veturnætur þannig að það lifði mjög lengi í minningum manna vetur og sumar líka mjög gömul

spá þetta var upphaf ársins í gamla daga eins og kvöldið kemur fyrst í gamla daga þess vegna

fyrst og þá þá dagur þá kemur vetur fyrst og þá sumar á eftir hrekkjavökuna eða veturnætur í sátt og bara það ætti bara að undirstrika að sé íslensk hátíð og kannski breyta um nafnið en

upphaf þannig að það er mjög góð ástæða til að halda

að halda upp á ætla að fylgjast með og athuga hvað barnabörnin mín eru að gera úti á götunum og kannski fá eitthvað

með honum á eftir akkúrat þakka þér kærlega

mig kastljósi er lokið í kvöld við verðum hér aftur